இந்தியாவில் ஆம் ஆண்டு தொடர்ச்சியான மீட்சி மற்றும் வளர்ச்சியின் ஆண்டாக இருந்தது, நாடு சவால்கள் மற்றும் முன்னேற்றங்களின் கலவையை வழிநடத்துகிறது. தொற்றுநோயின் விளைவுகள் பெரும்பாலும் பின்தங்கியுள்ளன, ஆனால் அதன் பின்விளைவுகள், குறிப்பாக பொருளாதார மீட்பு மற்றும் மனநலம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், தொடர்ந்து இருந்தன. தொழில்நுட்பம், விவசாயம் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி போன்ற துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியுடன், இந்தியாவின் பொருளாதாரம் பின்னடைவின் அறிகுறிகளைக் காட்டியது. இருப்பினும், பணவீக்கம், வேலையின்மை மற்றும் பிராந்திய ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஆகியவை முக்கிய கவலைகளாக இருந்தன. அரசியல் ரீதியாக, பொதுத் தேர்தல்கள் அடிவானத்தில் உள்ள நிலையில், அதிக எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்திய ஆண்டாகும்.